<hesitation> álámɩná, mɩnísíɩ na ñ kɔnɩ dúúniamɛ báa aŋʋ na ɔ nɔtɔmírɛɛ yá. Nɔtɔmírɛɛ álámɩnáá fú ɔ dúúnia kadzémɔ mɛ. Tɔɔ, álámɩná, ŋñ yalauka dzɩŋ ŋ nɔtɔmírɛ ka fú dɩ déidéi ŋ dúúniamɛɛ? Dáá ná sɩsɩ bʋ táa yála ka yɛ mɩnɛ bɔɔ. Yáa sɩbé, álámɩná ŋ nɔtɔmírɛ yɛ kʋkɔɔ ñ tɔñŋá ñna ŋgbeŋdzo ŋgbeŋdzo ɩsɔɔ lɛkínamɛɛ yá. Ŋnáa? Bʋká ŋ kɔñtɔ dúúniayamɛ yɛ ŋʋnáá sísɩ fɛnɩ bíí yá bʋká ŋñ fú bɩ ŋñlá. Ná tɩtɩŋɛ tá dzɩŋ ŋ nɔtɔmírɛ séé ŋ tɔñɔɔ. Ŋnáa? Bɔɔ feé-feée náa yáa dúúniayamɛ, ŋwɛ ŋñyɛ bʋʋ mɛsína bʋʋ sána ŋ nɔtɔmírɛɛ yá. Ná tádzɩŋ ŋ nɔtɔmírɛ ɔɔ. Bʋyelé álámɩná bá tɔŋ sɩ ɔ fú ɔ nɔtɔmírɛ déi-déi-déi-déi ŋsɩbɔɔ ɔ tɔñŋá, aayí, aayí, bʋná táa yála ka vala ɔɔ. Ŋñná sɩ álámɩná, ɔɔ lá kaa ɖoli tʋmʋrɛ darɩ amá ŋñná sɩ bʋtɛɛ dínáá ɔɔ yúkuna ariziki ɔɔ. Too bíɩ ŋsɩ álámɩnáa dzɩñ ɔ nɔtɔmírɛɛ yá ŋñlá kaa ɖoli tʋmʋrɛ na ñ búti ñ kaa yɛ darɩ kpinaa? Aayí bʋyelé álámɩná bá tɔŋ sɩ ŋdzɩñ ŋ nɔtɔmírɛ ka fú ŋ nɔtɔmírɛ ŋsɩbɔɔ bʋ bisiyá, bʋná tááwɔɔ, bʋwɛ gañ-gañ, bʋtá vʋ bɔɔ. Álámɩná táa yála ka dzɩŋ ɔ nɔtɔmírɛ ka fú dɩ boé. Kóde ɩsɔɔ dze ɩsɔɔ dzaáá nɔtɔmírɛɛ sɔkɔ, bʋbá dáá yɛ dáá yɛ bɔbɔ díí yɛɛ yá bʋká bʋʋ sána dɩ nɔtɔmírɛ. Bʋyelé nɔtɔmírɛ álámɩná fú ɔ nɔtɔmírɛ ŋsɩbɔɔ bʋ bisiyá álɩ kaa tɛlɩ ɔ dúúnia, bʋná táá bɔɔ.